Yaja yave maemeerenda pe yaeka yandeyeupe kamiseta javoi mbaeti ñavae yave yandeavevaeyave yaetako supe eyapo ikavivae eka seve seaveva seavevae aguata ndegui